сол қазақтың бүгінде еркіндік бар үнінде
жайнап атамекенде сайрап ана тілінде
ей қыран бүркіт көгінде шалқып тарих төрінде
желбіреген байрағы қанат берді көңілге
ақ орда салып арқаға жайнап қазақ даласы
сал серілігін сарқама біздей қазақ
оу менің далам ай әлдилеген анамдай
оу менің далам ай әлдилеген анамдай
оу менің далам ай әлдилеген анамдай
оу менің далам ай әлдилеген анамдай
ассалаумағалейкум деп сәлем берген қазақпыз азатпыз ата салтын сақтай білген ғажаппыз
мың ата дейміз біріміз баһадүрміз іріміз кеше өткен бабалардың жолын қуған ұлымыз
елі бар жері бар жерде байлық кені бар кеудесін керіп жүрсің әр бір қазақ жөні бар
өз өзіңді танып ал жігері елін сүйген ұл қыздар осы әніме салып ал
оу менің далам ай әлдилеген анамдай
оу менің далам ай әлдилеген анамдай
оу менің далам ай әлдилеген анамдай
оу менің далам ай әлдилеген анамдай
сәлем саған сәлем саған туған ел
елордада сағат тоғыз
жұлдыз фм де таңғы шоу
иә достар эфирде таңғы шоу және жолда келе жатқан жолаушылардың барлығына ақ жол ал жаңадан қосылған тыңдармандарымызға тағы да қайырлы таң дейміз
ал енді дәл қазір сағат тілі тоғызды көрсетіп тұрғаннан кейін біздің әріптесіміз әсем нұрғалиден жаңалықтар тыңдап алайық одан кейін әрі қарай таңғы шоуды жалғастыратын боламыз
жаңалықтар
армысыздар студияда әсем нұрғали
арыс жарылғыш құрылғылардың барлығынан тазартылуы тиіс бұл туралы қасым жомарт кемелұлы арыс қаласын аралап шыққан соң мәлімдеді
сондай ақ мемлекет басшысы төтенше жағдай болған аймақтан көшірілген тұрғындарды орналастыру бойынша атқарылып жатқан жұмыстардың барысымен танысты деп хабарлайды тенгринюс
президент қауіпсіз жерлерге көшірілген арыс қаласының тұрғындарын ыстық тамақ пен медициналық жәрдеммен қамтамасыз етіп басқа да барлық қажетті көмек көрсетуді тапсырды
қасым жомарт кемелұлы азаматтардың қауіпсіздігі мен олардың дүние мүліктерінің сақталуын бақылауда ұстау қажеттігін де ескерткен
мемлекет басшысы ішкі істер министрлігіне әсіресе балаларға ерекше көңіл бөлуді де тапсырды
айта кетейік зардап шеккендерге көмектесетін арнайы қор құрылды яғни оларға бүкіл қазақстан көмектеспек
қазір оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалып тергеп тексеру басталды
арыста жоғалған мыңға жуық бала ата анасына тапсырылды бұл туралы білім және ғылым министрлігі мәлімдеді деп хабарлайды жиырма төрт кизет
министрліктің фейсбук әлеуметтік желісінде тағы он төрт баланың ата анасы іздестіріліп жатқаны мәлім болған
олардың хабарлауынша білім беру басқармасы және қоғамдық ұйым өкілдерінің ішінен мобильді топтар тоғыз жүз қырық бес баланы тауып ата аналарына тапсырды
оқиға орнында жедел топтар жұмыс істеп жатыр
қазіргі уақытта білім және ғылым министрі өкілдері жергілікті атқарушы органдармен бірігіп
эвакуацияланған балалар тұратын орынды олардың тамақтануын ұйымдастыру және қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерімен айналысуда
өзге де жаңалықтар алматыда ағаштың астында қалып мерт болған келіншектің жақындары сотқа жүгінбек
олар жасыл желіктің жағдайын дер кезінде тексермегендер жазалансын деп отыр себебі бір күнде төрт бала анасынан айырылып жетім қалып отыр
ктк телеарнасының хабарлауынша ең үлкені он екіде болса кішісі бір жарым жастағы сәби
анасының өлімін өз көзімен көрген балаларға психологиялық көмек көрсетілмек
әйгерім елубайдың жақындары болса жасыл желекке жауаптыларды сотқа береміз солардың салғырттық салдарынан аза тұтып отырмыз дейді
жиырма бір мың теңге екі жүз жетпіс жеті мың отбасыға тағайындалды
бұл туралы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі бердібек сапарбаев мәлім етті деп хабарлайды информбюро
айтуынша жыл басынан бері бір бүтін оннан үш миллион адамға алпыс жеті бүтін оннан жеті миллиард теңге сомасында атаулы әлеуметтік көмек берілген
көпбалалы аз қамтылған отбасыларға тағайындалған жәрдемақының орташа сомасы жүз бес мың теңге болды
министрдің айтуынша зейнетақылардың жергілікті мөлшерін қамтамасыз ету үшін декреттік демалыста жүрген әйелдерге зейнетақы жарналары субсидияланады
биылғы жылы осы мақсатқа бес бүтін оннан сегіз миллиард теңге бөлінген
нұр сұлтанда өтетін евразия екі мың он тоғыз халықаралық замануи этникалық музыка фестивалінде өнер көрсететін жаңа есімдер белгілі болды
бесі мен алтыншы шілде күндері өтетін шараның ұйымдастырушылары шоуға қатысатын музыканттар жайлы айтып берген
қаланың басты алаңында бәйтерек манументі алдында латвиялық республикасы мен ресейлік радик тулюж мара және эстондық украйндық ұжымдары өнер көрсетеді
айта кетейік евразия елорда тұрғындарының сүйіспеншілігіне айналған астана фестивалінің жетілдірілген түрі
әзірге осы жаңалықтар легін бір сағаттан кейін жалғастырамын жұлдыз фм толқынынан алыстамаңыздар
ауа райы бүгін алматыда күн ашық отыз екі градус ыстық елорада күн жауын шашынды ауа температурасы отыз градус нөлден жоғары
жұлдыз фм ән көңілдің ажары
шыдай алмай жылай бердің үнсіз
алыстаған қадамыңа қарай қарай
қалай қалай қайғырдың соншама
таныстаймыз шыдаймыз не болса да
күрсінбе енді сүйеді сені
күрсінбе енді сүйеді сені
аспанға қара күн шыққан жаңа
сәулесін шашқан саған
жылай жылай түнерген жаңарып
ол сені қадірлемесе не амалың
іздеп сені келеді бір бақыт
үмітіңді үзбе оған жетпей жатып
күрсінбе енді сүйеді сені
аспанға қара күн шыққан жаңа
сәулесін шашқан саған
күрсінбе енді сүйеді сені
анамның жүрегінен көздерінің нұрынан күн еріген
айналайын әкемнің ақылынан қаруланған қайраты жігерінен
қазағымның айналдым даласынан даласының айналдым қаласынан
қаласының айналдым баласынан баласының айналдым санасынан
қазағымның айналдым даласынан даласының айналдым қаласынан
қаласының айналдым баласынан баласының айналдым санасынан
бір қазаққа бір қазақ айнадай айнадағы бейнеңе сай болайын
әр қазақтың баласы жалғызым деп сабырадай секілді айналайын
қазағымның айналдым даласынан даласының айналдым қаласынан
қаласының айналдым баласынан баласының айналдым санасынан
қазағымның айналдым даласынан даласының айналдым қаласынан
қаласының айналдым баласынан баласының айналдым санасынан
таңғы шоу
достар бұл таңғы шоу дәл қазір студияда наргиз ибрагим ақбибі хамидолла енді қонағымыз кішкене кешігуде күтіп отырмыз
жақсы жазып жатыр енді келіп қалдым қазір кішкене қалды деп мына жақта
ал бүгін біздің алып отырған тақырыбымыз ііі жиырма төрт сағаттың ішіндегі сіздің ең сүйікті уақытыңыз
яғни ол і көбісі жазып жатыр енді тамақ ішетін уақыт і буреуі уақыт ұйықтайтын уақыт кешке сериал көретін уақыт
болмаса кешке үйге келген кезде отбасымызбен бір дастарханда отырып ыыы кешкі ас ішу
жаңағы баласы бар біздің і аналарымыз жазып жатыр менің жаңағы балалардың ұйықтайтын кезі сағат і екі мен төрттің аралығы деп
ол кезде иә түскі і кездегі ұйқы ғой былайынша айтқанда балалардың сол кезде енді бәрі демалып қалады екен
ііі гүлмира есепбергенова былай дейді қайырлы таң наргиз ақбибі және достар менің ең сүйікті уақытым жұмыстан кейін үйге қайтатын уақыт
үйдегі кішкентай балапандарыма асығамын балаларымды көріп шаршағанымды басамын қазақтың балалары аман болсын дейді әумин рахмет көп көп
мхм ммм тағы да не дейді сәлем қыздар қалайсыздар ііі арыс еліне алла жар болсын мен үшін сүйікті уақыт балабақшада ұйықтайтын уақыт
сол кезде і бір демалып қаламын дейді енді бұл кісі балабақшада анандай мұғалім болып жұмыс істейтін кісі сияқты иә соған қарағанда сондай шығар иә
ііі ердәулет қалменов қайырлы таң қазақ елі және жұлдыз фм ұжымы мен үшін ұйқыдан аман есен оянатын уақыттың яғни таңғы уақыттың өзі бір керемет қой деп осындай бір хат жолдапты
енді достар ііі тағы да айта өтейік ііі негізі біз бүгіндікке қонақтарымызға бір керемет сұрақ қоятын болсаңыздар
не болмаса тақырып жайлы ыыы осындай пікір білдіретін болсаңыздар жақсы пікір болса
онда сіздерге біз билет ы ұсынатын боламыз әбдіжаппар әлқожаның концертіне алтыншы шілде күні болады нұр сұлтан қаласында
і сол концертке сонымен қатар ммм ән мен әнші концертіне жетінші шілде күні болатын ол да нұр сұлтан қаласында болады сол себептен хаттарыңызды жолдай беріңіздер мхм
ал ы қайырлы таң дейді қыздар қалайсыңдар деген хаттар келіп жатыр өте керемет барлығы жақсы достар амангүл қайырлы таң сізге тағы да
алан барыс былай дейді қайырлы таң жұлдыз фм мен үшін сүйікті уақыт жұмыстан шығып қызымды иіскеп қолыма алған уақыт дейді
қандай керемет жылы хат мхм күшті екен
ал ы біз қазір ән тыңдаймыз ақбибі жарнамалық үзіліс болады содан кейін таңғы шоу жалғасады
таңғы шоу
сүрінген құлагер едім жылаған жаным қоса
алдыңда тұра беремін не керек бәрін жаса
жанымды қашқан жігер түйіп алып орамалға
тереңге тастап жібер соңғы рет қарап ал да
жанымды қашқан жігер түйіп алып орамалға
тереңге тастап жібер соңғы рет қарап ал да
өр кеуде жанды биік көндіріп мазағыңа
жатайын мәңгі күйіп сен тартқан азабыңда
дүние кең шағында не кірді арамызға
осынау жер шарында екеуміз ғанамыз ба
дүние кең шағында не кірді арамызға
осынау жер шарында екеуміз ғанамыз ба
бұрқанса байыпты күн дауылын шегерер ме
алдыңда айыптымын жаным ау сөге берме
жарқ етсе сөнген ізгі ой жойылар өкпе нала
бәріміз пендеміз ғой періште көкте ғана
жарқ етсе сөнген ізгі ой жойылар өкпе нала
бәріміз пендеміз ғой періште көкте ғана
қайда сол көктем кеші балқитын күшімен бой
өтінемін кектенбеші өкпеңді түсінемін ғой
жұлдыз фм
жұлдыз фм де таңғы шоу
достар таңғы шоу жалғасуда енді студияда ақбибі мен наргиз және ортамыз толды көптен күткен қонағымыз да келіп жетті
сіздерді қазір таныстырайын і бұл қыздың есімі ұлдана ұлдана ерқасымқызы
естіген шығар бұл есімді иә қоқыстан табылған миллионер қыз деген кітаптың авторы
сонымен біздің жақсы танысымыз
қанша ііі жаңағы ұлдананы танысақ та қазір білмеймін біз танымаған
кітап шығарады деп мүлдем ойламаған едік расымен де
сонымен қош келдің ұлдана қалың қалай қош көрдік рахмет қыздар наргиз ақбибі келгеніме қуаныштымын сәлем достар
ал достар жұлдыз нүкте фм инстаграм парақшасында тікелей эфирдеміз ұлдананы көргілеріңіз келсе қосылсаңыздар болады сондай ақ ств арнасында
ыыы енді ұлдананың бүгін бізге келген себебі өзінің жаңағы кітабы жайлы айтып беретін болады алдағы уақытта бір конкурс бастайын деп жатыр екен
ұлдананы өзімен танысып алайық иә сөйтейік онда
мен ұлдана ерқасым ммм журфактың түлегімін
біз наргиз ақбибімен бірге оқыдық бірге бітірдік да мен төрт жыл универститетте оқысам да көп сабақтарға бара алмадым
сондықтан да қыздармен де көп деп айта алмаймын
м осы жақында ғана сәуірдің жиырма төрті күні меломанда тұсауы кесілген мусордан табылған миллионер қыз кітабының авторымын мхм
ііі барлық меломан дүкендерінен көрген де шығарсыздар
і бұл кітап тағдырдан асқан сюжет жоқ шынымен де ііі өмірден алынған оқиға желісімен жазылып шыққан кітап
жалпы барлығымызда бір арман болады ғой ммм кітап жазсам екен әркімде әрқалай мхм
менің арманым болды кітап жазамын деген бірақ ол қай уақытта жазылады қырыққа келгенде жазылады ма елуге келгенде жазылады ма ол бір алланың еншісінде еді
м бірақтан да осы екі мың он сегізінші жылмен қоштасып екі мың он тоғызыншы жылға аяқ басатын уақытта бір жағдай орын алды египет қаласында мхм
сол жағдай әсер етті осы кітаптың өмірге келуіне мхм
солай ммм бұл жерде деген жиырма екі жылға сыйған тағдыр бар
ешқандай ережеге бағынбайтын ммм бұрын соңды бұндай жаңағы кітаптың несін мазмұнын сіз еш жерден оқып көрмеуіңіз мүмкін
өйткені бұл жерде басқа кітаптар сияқты тек қана бір жерден баяндалмайды
біржақты баяндалмайды бұл жерде і менің монологтарым бар одан кейін
жалпы бұл кітаптың өмірге келуіне журналист зарина муслим м барлығыңыз білетін шығарсыздар естіп те жүрген шығарсыздар
сол кісімен таныстықтан бастау алды мхм сол кісі өзі редакторлап сол кісі жазып шықты менің тағдырымды
сол кісінің өзінің үшінші жақтан баяндаулары бар ыыы ұшақтың ішіндегі сұхбаттар бар мхм
ммм сол м яғни сіз кітапты оқып отырып бір сериал көріп отырғандай боласыз негізінде
енді кітаптың барлығы ішіндегі мазмұнын ашпай ақ қояйын қызық болмай қалар жалпы шынайы өмірден алынған оқиға желісімен жазылып шыққан кітап
жүз пайыз шынайы барлығы
жүз пайыз шынайы тоқсан тоғыз пайыз шынайы деп айтсам қателеспеймін өйткені і кейбір нәрселерді кейбір дүниелерді біз зарина муслиммен бірге ақылдаса отырып
яғни кейбір адамдардың айтқысы келмейтін шындығы болады ғой мхм мен айтқым келгенімен ол кісінің өзінің намысына тиіп кетуі мүмкін
тиіп кетуі мүмкін деген нәрсе дүниелерді біз ммм жаңағы жасырып қалуға тырыстық басқа тараптан басқа жақтан беруге солай тырыстық
і солай негізінде м барлығы шынайы тіпті мына мұқабадағы суретінің өзі де бірден көзге түседі жылап тұрады бұл ойлайды адамдар көбісі айтады да маған
бұл жаңағы әдейі осылай түсірдіңдер ме не үшін жылап тұрсың деген сияқты
менің жалпы жүрген жерім өзі приключение әр күнім осы оны білеміз ұлдананы танитындар
мхм осы меломанның несінің жаңағы кітаптың тұсаукесеріне бір жарым сағат кешігіп барғанмын көптен күткен
ал ұлдана сенімен жақынырақ таныссақ дейді жалпы өзің жайлы айтып өтсең одан кейін мамандығың
журналистиканы таңдадың деген сияқты сұрақтар келіп жатыр мына жақта
мен ммм жалпы ақтау қаласының тумасымын киелі маңғыстау мхм
киелі маңғыстаудың ақтау қаласында тудым
ақтаудың ар жағында үштаған деген ауыл бар төртінші сыныпқа дейін сол жерде оқыдым негізі кітапта барлық менің өмірбаяным жазылған
ммм одан кейін ііі осы он бес жасымда қолымда туу туралы куәлігім бар өзім армандап алматыға келдім
казгу дің біздің колледж бар сол колледждің заң мамандығы бойынша бітіріп мхм
і кейіннен барлық жаңағы курстастарым юрфак қа түсіп жатты ғой сол кезде менде мүмкіндік болмады шыны керек
ммм сосын барып кішкене өзім журналистикаға жақын болғаннан кейін журфак қа тапсырдым
бір бал жетпей қалды грантқа түсе алмай қалғанмын сол кезде
бірақ айтады ғой все к лучшему деп барлығы бір жақсылыққа деп
әйтеуір ііі грантқа түсе алмай қалған себебімнен жаңағы жұмыс істеймін еңбектенемін деп
өйткені үйдегілерге өтірік айтып қойғаным ғой грантқа түстім деп соны енді төлеу керек болады да
сөйтіп сөйтіп барлығы жаңағы ммм керісінше шабады
мен ойлаймын дұрым емес деп бірақ уақыт өте келгеннен кейін оның барлығы бір жақсылыққа бұйырғанын түсіндім
одан кейін сол і колледжді бітіріп м казгу дің журфагына түстіп журналситика факультетінде
төрт жыл білім алып дипломды аман есен алып шықтым
сол әрі қарай м әрі қарай кітапта жазылған
қалғанын кітаптан біле аласыздар дейсің ғой
енді ұлдана қазір жастардың көбісі ұбт тапсырып жатыр иә жиырмасыншы маусымнан бастап отызыншы маусымға дейін
ііі солардың ішінде енді тапсырайын деп жатқаны болсын тапсырып і өзінің ойындағы балды ала алмаған адамдар бар ғой енді түлектер иә соларға қандай ақыл айтқың келеді
мен негізінде біреуге бір ақыл айтатындай ешкім де емеспін ғой негізінде да мен бір ақ нәрсені анық білемін
өміріңізде қандай жағдай орын алса да мүмкін ол бір балл болсын мен өзім бір балл жетпей грантқа түсе алмай қалғанмын мхм
сол кездегі менің күйімді енді деген жаңағы бір балды шығармашылықтан жеткізе алмай қалдым
аппеляцияға беремін деп бір балл қостыра алмай жылаған кезім есіме түссе күлкім келеді
да оның алла тағала негізінде барлығын өзі бір реттеп қояды барлығы бір жақсылыққа
м сіз мүмкін грантқа түсе алмай қалсаңыз сіздің алдыңызда бір үлкен бір жол ашылып тұрған шығар
бірақ біз ол жолды көре алмаймыз да өйткені жаңағы анау м жабық жолды көріп өзіміз түңіліп сөйтіп кетеміз де мхм
ммм негізінде барлығы бір жақсылыққа мұңаймаңыздар
ол бір жол жабық болғанмен міндетті түрде екінші жол ашылады просто сол жабық і есікке шыдап
сол бір кішкене бір қиындықтарға шыдап өтіп кетсеңіздер болды әрі қарай барлығы да өз ретімен бір жақсылығымен болады
өте керемет ұлдана қазір бізде үзіліс болады достар сосын ән тыңдаймыз і содан кейін таңғы шоу жалғасады
таңғы шоу
сенесің бе өзіңсіз тым қиын сенесің бе іздеудемін
көңілімнің таба алмай бір күйін сенесің бе үміт үзбеудемін
жаным жанарың таңдай жаным аралың шалғай
саған ұшқым келеді жаным амалым қандай амалым қандай
есіңде ме кездескен көктемің есіңде ме ұялғаның
уақытымның сезбеспін өткенін қоштасарда сені қия алмадым
жаным жанарың таңдай жаным аралың шалғай
саған ұшқым келеді жаным амалым қандай амалым қандай
мәңгілікке болыппын шын ғашық мәңгілікке мұң сыйладың
сағыныштың сазымен сырласып мәңгілікке қалады дидарың
жаным жанарың таңдай жаным оу аралың шалғай
саған ұшқым келеді жаным амалым қандай
жарнама жетінші шілде нұр сұлтан қаласы астана концерт залы ән мен әнші мерекелік жаңа бағдарлама
саят медеуов досымжан таңатаров мөлдір әуелбекова гүлнұр оразымбетова мәдина садуақасова роза әлқожа қоңыр тобы жанболат пен жазира ұшқын жамалбек нұрболат абдуллин еркін нұржанов
брат или брак екі фильмі иви онлайн кинотеатрында
гауһар мен айдардың қызыққа толы оқиғасы кез келген адамның көңілін көтерері анық
өмірім енді оңалды ау дегенде айдар тағы бір сынаққа тап болады басты кейіпкер жүкітілік синдромына шалдығады
жас отбасы тағдырдың сынағынан қалай өтті білгіңіз келеді ме ендеше брат или брак екі филімін ивиден тамашалаңыздар
саяхат сатып алу жөндеу зейнеткер болғандықтан бұл сіз үшін емес деп ойлайсыз ба
зейнеткерлер үшін кредиттер кез келген мақсаттарға жеті жүз мың теңгеге дейін
толығырақ жетпіс жеті жиырма екі телефоны бойынша немесе юбанк нүкте кизет сайтында
біз қоршаған әлемді табиғи қалпында көреміз мінсіз баланс контраст жарық пен көлеңкенің түсуі заттардың ерекшелігін ажыратуға мүмкіндік береді
жаңа сериалы хуавей пи отыз смартфондары бұл функциялар мен дизайнның тамаша үйлесімділігі
барынша жұқа корпус кез келген міндеттерді орындайтын процессор ұялы фотосуреттер ержелерін қайта жаңғыртқан камералар
жаңа сериалы хуавей пи отыз смартфондарымен жарқын эмоцияларға толы ең керемет суреттерді жасаңыз
пантогроф продюсерлік орталығы және нұр сұлтан қаласының әкімдігі ұсынады
осы жазда елорда жүрегінде әлемнің түпкір түпкірнен келген этно жанрының жарық жұлдыздары
еуразия екі мың он тоғыз музыкалық шоуының сахнасында бас қосады
шілденің бесі мен алтысы нұр сұлтан бәйтерек монументі алдындағы алаң
концерттердің басталуы он жеті нөл нөлде кіру тегін толық ақпарат тенгрифест нүкте ком сайтында
енді роумингте вайфай іздеудің қажеті жоқ
алтел ұсынған роумингтегі шексіз интернетті қос та шетелде интернетпен үйдегідей рахаттан
алтел бірінші бол толығырақ алтел нүкте кизетте
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
жұлдыз фм де таңғы шоу
достар бұл таңғы шоу бүгін бізде қонақта журналист заңгер және қоқыстан табылған миллионер қыз деген өте керемет кітап шықты жақында ғана сол кітаптың авторы ұлдана ерқасым
тағы да қош келдің дейміз ұлдана енді ііі менің осы мені көптен бері мазалап жүрген сұрақ
сенің осылай түр келбетіңнің сыртқы келбетіңнің өзгеруіне не себеп болды иә
жалпы одан кейін ііі жаңағы кітаптың тұсаукесеріне барған адамдар түсінеді ұлдананың бір сөзі болды сол жақта
бүгіннен бастап менің өмірім ііі жаңағыдай жүз сексен градусқа өгереді деді ме
жүз сексен деген жоқ үш жүз алпыс өзгереді
бүгіннен бастап мен өзімнің барлық аккаунттарымды аша аламын мхм
мен сол сөз есімде қалып қалыпаты енді мен ешкімнен тығылмаймын деген сондай сөздер айтты
не себеп не себеп болды саған ұлдана және шынымен де өзгерді ме сенің өмірің сол тұсаукесерден кейін
жалпы иә университет кезіңде сенің шашың ұзын сондай қалпыңда білеміз де ұлдананы және де
тоқсан бес килограм деп қойсайшы
жоқ салмағыңды айтпаймын бірақ шашың сондай керемет ұзын болатын маған ұнайтын жалпы шашың
қазір ұнамайды ма қазір енді кішкене қысқа болып қалғаннан кейін негізі ұзын шашың көбірек ұнайтын
жалпы сол тұсаукесер күні мен шашымды қидым
тура сол күні тура сол күні кешігіп қалдың ба
жоқ оны ертерек қиып қойғанмын негізінде іхі сол күні қидым көбі қарсы болды жараспайды
бәрі айтады кішкене бөпе болып қалыпсың деп
ммм шашымды қиып жалпы ең бірінші себеп қатты өзгергім келді мүлдем сырт келбетім
шашым енді керемет бір бұрымды болмаса да әйтеуір кішкене ұзынырақ болатын иә
сияқты етіп қиып тастадым бірақ жарасты өзіме ұнайды
сол мүлдем м жаңағы ол да бір батылдық қой негізінде көбісі олай қия алмайды ғой
бәрін шок қылайн дегенім ғой каренің өзі бір бір түрлі дүние болып тұрады ғой кейбір адамдарға
ол карені қыздар деген көбінесе жігітімен айырылысып кеткен кезде бір өзгеріс қажет етіп тұрған кезде қиып тастайды
шыққаннан кейінгі өзгерісті айтатын болсам менің ішкі жан дүниемде
ешкім көре алмайтын оны сырт ммм жаңағы сырт көзге мен мүмкін бұрынғы шығармын да менің ішкі жан дүнием өзгерді деп айтсам болады
мен ештеңеден қорықпаймын менің ішкі жан дүнием жаңағы ешкімге ештеңе ақталып қажет емес кітапта бар жауабы деп рахат бір ауыз сөзбен айта саламын
бір көп сұрақтар қойса кітаптан оқып ала салшы деп ммм еркінмін іштей
енді бұрын жабық түрде өз армандарыма аяқ басамын қазір ашық түрде де мхм ешкімнен ештеңе жасырмай ешкімге ештеңе дәлелдемей
солай ііі өмірім өзгерді деп мен мына ішкі жан дүниеммен ғана айта аламын ішкі жан дүнием еркіндікке бір жаңағы ммм жол ашты
жалпы өкінбейсің ғой иә шашыңды осылай кескеніңе мүлдем өкінбеймін
жоқ шынымен солай ма ұлдана әрине шынымен солай
ол шаш қиған ба или қалай сенің өзгергенің және де ііі енді сен басқа адам екенің ешкімнен қорықпайтының
және өзіңді кез келген жағдайда еркін ұстай алатының бәрі шынымен солай ма
әрине шынымен солай өйткені деген ммм оны шынымен солай екенін дәлелдеп бере алатын менің көптеген адамдарым бар көреді ғой
ол одан бөлек мен оны біреуге дәлелдеп не істеймін мені өзім білемін ғой оны ішімнен да
мен бұрынғы ішкі жан дүнием қандай болды қазіргі ішкі жан дүнием қандай мүлдем үш жүз алпыс градусқа өзгерген
енді ол психологиялық тұрғыда иә қанша уақытты қажет етті жалпы осындай ой түюге ммм психологиялық тұрғыда
мен түсінгенім жиырма екі жылға сыйған тағдыр бар ғой бұл кітапта содан кейін
кітап шығып оқырмандарға жол тартқаннан кейін мен ойладым бұны кішкене қабылдай алмайды ма көбісі деп да мхм
үй ішім кішкене қабылдай алмай ма иә да мен өз өзімді қайрадым
ұлдана сенің деген өз өмірің өзіңнің қолыңда деп біз жаңа мамандар мотивация беретін адамдар бәрі айтады ғой мхм
мхм шын мәнінде мен өзімнің өмірім өзімнің қолымда екенін түсіндім болды уже артқа шегінетін жол жоқ деп ммм солай тек алға қарай бағыттай бердің
ал бізге оңтүстік і кореядан сәлем сәлем қыздар деген хат келген екен ырыскелдіден
і қазір біз кизет тобының орындауында бір ән тыңдаймыз достар сосын жалғастырамыз
таңғы шоу
шіркін ай у арман ай у бірге жүрген қызық күндерім ай
шіркін ай у арман ай у бірге жүзген тұнық көлдерім ай
шалқар теңіз шалқып жатқан айдынын ай
сол айдында бірге жүзген ай күнім ай
бақыт кемеміз ай қалқып келеміз ай
шіркін ай у арман ай у бірге жүрген қызық күндерім ай
шіркін ай у арман ай у сеніменен өткен күндерім ай
ашық аспан аясында нұрландық ай
махаббаттың кемесінде ырғалдық ай
сайран саяхатта ай қайран махаббатты ай
шіркін ай у арман ай у бірге жүрген қызық күндерім ай
шіркін ай у арман ай у бірге жүзген тұнық көлдерім ай
арманым ай
шіркін ай
сайран саяхатта ай қайран махаббат ай
шіркін ай у арман ай у бірге жүрген қызық күндерім ай
шіркін ай у арман ай у бірге жүзген тұнық көлдерім ай
шіркін ай у арман ай у бірге жүрген қызық күндерім ай
шіркін ай у арман ай у сеніменен өткен күндерім ай
таңғы шоу жұлдыз фм де
арманың жетуіңе шын жүректен тілектеспін ұлдана алға қазақстан наргиз сияқты хаттар келіп жатыр
енді достар бүгін тағы да естеріңізге салып өтейік і қоқыстан табылған миллионер қыз деген жақында бестеллерге айналатын керемет авторы ұлдана ерқасым бүгін қонақта
сеннен жаңағы тақырып жайлы сұрайын деп отырған едік бүгін біздің тақырыбымыз осы жиырма төрт сағаттың ішіндегі сенің ең сүйікті уақытың және ол уақытта не істегенді ұнатасың
мысалы төрт пен бестің аралығы не болмаса түнгі сағат он дегендей ұйықтайтын кез
негізі алланың берген әр сағаты әр минутына шүкіршілік етемін
да енді әр күнде әр қалай мысалы бүгін дәл қазіргі уақыт мен үшін сүйікті уақытым болып отыр сіздермен сұхбаттасып әңгімелесіп отырған уақыт
дәл қазіргі уақытта қазіргі уақытта мінекей дәл осы сәт менің ең сүйікті уақытым болып отыр
мхм жалпы ііі ұйықтауға берілетін уақыт болады ғой түнде де шыны керек кейде ұйықтамайтын кездерім болады іхі
бір сондай бір ұйықтауға берілетін уақыт кішкене бір екі сағат қосылып берсе деген бір өзімнің ең сүйікті уақытым бар сол
мхм ал жақында конкурс болайын деп жатыр екен ұлдана енді сол жайлы айтып өтсең мхм
і конкурс туралы айтатын болсам ы жалпы кітаптың
біз байқауды деген өте ұзақ ойландық шыны керек м қалай болады не істесек болады
өте әділ өтетініне жүз пайыз кепілдік беру үшін мен соның толықтай өзім қадағалаймын жалғыз мен емес басқа да тәуелсіз ол жерде жаңағы қадағалаушылар бола мхм
өйткені басты жүлде і екі бөлмелі пәтер
о қандай ақтау қаласындағы елу төрт квадрат метр ііі екі бөлмелі пәтерді мен өзіміздің ақтаудағы үйімізді екінші үйімізді қазір бос тұр
і соны ііі бас жүлде етіп қоймақшымын
одан кейін міндетті түрде менің өзімнің жақын досым бар абдрахим деген
ііі сол ммм деген онлайн жүйесіндегі жаңағы эпл өнімдерін ммм өте сапалы арзан бағада жаңағы ұсынатын бірден бір онлайн дүкендердің бірі болып табылады
сол менің басты серіктесім яғни ііі ммм жаңағы су жаңа ұялы телефондарын ұсынып отыр өзінің мхм
ммм көптеген жаңағы айфондар бағалы сыйлықтар ақшалай ұтыстар болады
ақшалай ұтыс болғанда бес жүз адамдай ақшалай сыйлықтарға ие болады
жалпы конкурсқа қалай қатысамын деген қазір сұрақ тууы мүмкін көп адамның ойында
сұрап жатыр мына жақта қалай қатысуға болады
менің ең басты бұл жалпы ы байқаудың ерекшелігін айта кетейін
қатысқан әрбір адам билет алған әрбір адам сыйлықсыз қалмайды барлығына менің кітабым өзімнің автографымен сыйға тартылады мхм
яғни сіз деген бес мың теңгеге ыыы көрсетілген каспий шот нөміріне алла қаласа осы бүгін түстен кейін жаңағы
ресми түрде инстаграм парақшама шығарамын
бес мың теңгеге көрсетілген каспий шот нөміріне і ақша саласыз да жаңағы чегін м өзіңіздің тұрғылықты мекен жайыңызды аты жөніңізді көрсетілген ватсап нөмірге жібересіз
яғни сіз бес мың теңгеге меннен бір кітап сатып аласыз
бір емес екі кітап деп айтсам болады өйткені кітап екі тілде бірден сіз екі тілдегі кітаптың і жаңағы иесі атанасыз мхм
иә достар егер де тағы да сұрақтарыңыз болатын болса ұлдананың өзінің инстаграмдағы аккаунтына жазсаңыздар болады
инстаграм аккаунтың қандай ұлдана і ерқасымқызы деп
ііі болмаса бізден де сұрасаңыздар болады мхм наргиз нүкте ибрагим ақбибі нүкте ка
жақсы достар қазір жарнамалық үзіліс болады сосын таңғы шоу жалғасады
таңғы шоу
жұлдыз фм
жүрек сөзін тыңдатып жібек сезім тіл қатып
махаббатты сезіну сөз жетпейтін бір бақыт
сол бақытпен күн кешу айлы түнде тілдесу
екі жүрек егіле бір ғаламда үндесу
махаббат деген екі жүрек бір ғалам
құшағы жақын ал сағыныш мың қадам
махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт
сүйе біліңдер жүрек сөзін тыңдатып
жанарлары байланып әр сәттерін ойға алып
бірге сүру өмірді бір адамға айналып
жолы да бір жаны бір өмірінің мәні бір
бірге соғып тұратын қос жүректің әні бұл
махаббат деген екі жүрек бір ғалам
құшағы жақын ал сағыныш мың қадам
махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт
сүйе біліңдер жүрек сөзін тыңдатып
махаббат деген екі жүрек бір ғалам
құшағы жақын ал сағыныш мың қадам
махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт
сүйе біліңдер жүрек сөзін тыңдатып
эфирде таңғы шоу
ал енді ұлданамен ііі сұхбатымызды жалғастырсақ
кітаптың желісімен кино түсірейікші деген ұсыныстар түсіп жатыр ма деген сұрақ келген екен
жалпы кітаптың желісімен кино түсіріледі оны біз жаңағы ашылу салтанатында да кәдімгідей ашық түрде айтқанбыз мхм
бар ма қазір ұсыныс түсіп жатқан бір нақты режиссерлер деген сияқты
дәл қазіргі сәтте нақты жоқ бірақ менің өзімнің ойымда
негізінде болған деп те айтқым келмейді өйткені жоқ деп айта берейінші иә ол қазір нақты болмағаннан кейін
былай бір екі ұсыныстар болды да ол жаңағы ат үсті дейді ғой анандай иә міне әкел түсірейік деген емес қызығушылық танытқандар болды
өйткені жаңағы кітапта деген негізі жиырма екі жылға сыйған тағдыр бар деп жатырмыз ғой иә да оның барлығын баяндап онда ол тонна тонна болып кетеді ғой
сол үшін айтылмай қалған дүниелерді жаңағы неге берсек кино жүзінде берсек ол шынымен де бомба болады негізінде өте бір бұрынсоңды болмаған
триллер жанрында болады ғой деймін
иә бірақ алдағы уақытта бұйыртса алла қаласа міндетті түрде түсіріледі
сұрақ меннен ііі не себепті кітаптың аты солай аталды және де трейлер бар ғой алдын ала кітаптың өзіне трейлер жасады ұлдана ше
идеясы кімдікі әрине оның идеясы журналист зарина муслимдікі мхм
ол кісі жаңағы мықты мықты идеяның і жаңағы генераторы деп айтамыз ба і өте мықты маман сол кісінің идеясы болды
біз сол трейлер арқылы жалпы сөз құдыретін жеткізгіміз келді ол жерде айтылған барлық сөздер шын мәнінде кітапта жазылады ғой толығырақ мхм
сол кезде мә сен екіқабат болмай қалыпсың ғой деп айтады да іхі
шын мәнінде ол сөздің құдыретін жеткізгіміз келді де алтыншы сыныпта екі қабат деген жалпы психологияны жеткізгіміз келді ол жерде деген
солай сол арқылы трейлер арқылы сөздің құдіретін біз оқырманға енді оқитын оқырмандарға түсіндіргіміз келді шын мәнінде солай болды
ііі мусордан табылған миллионер қыз деп кішкентай кездеріңде көп естіген шығарсыздар
сен көршінің баласысын иә сен мусордан тауып алдық деген сияқты да іхі
ол шынымен де мысалы мен өзімнің екі апам бізде батыста апа дейді ғой әпкелерім красавицалар әдемі қыздар да
ал мен деген жетінші сынып оқып жүргенде жетпіс бес килограм болдым да жаңағы топ томпақ қап қара көзі сығырайған
ойлайтынмын мен сені мусордан тауып алдық деп үйдегілер айтқан кезде мені шынымен де мусордан тауып алды осылар өйткені мен деп өстім
іхі бұл дегеніміз қазіргі ата аналар мысалы кішкентай психологияға әсер етеді оның барлығы да соның барлығын әр айтқан сөзімізді ойланып сөйлесек
мхм ол кішкентай енді ғана жетіліп фундаменті қаланып келе жатқан баланың ол ішкі жан дүниесіне бәрібір әскер етеді соны көп жерлерде ұмытып кетіп жатамыз да
солай і миллионерша из трущеб деген кино бар ғой оскар болған иә сол біздікі де оскар болсыншы деген ниетіміз де болды
сол үшін мусордан табылған миллионер қыз деп қойдық мхм
енді ұлдана конкурс бастайын деп жатырсың сол жайлы кішкене і мәлімет айтып сосын кімге алғыс айтқың келеді соны айтып кетсең і бізде енді
ііі ең бірінші алғыстан бастайын і алдымен осы кітаптың дүниеге өмірге келуіне мен айтар едім
жаңағы ііі спонсоры алла тағала мен аллаға мың да бір шүкіршілік айтамын
і осы кітаптың әйтеуір өмір сыйлағаны үшін қазіргі кезде қандай қиындықтар болса да осы кітаптың несімен де мысалы таратылымы жағынан да оның барлығы бір жақсылыққа мхм
кітап дүниеге келді ғой демек ол оқырманға міндетті түрде жетеді уақыт керек
ең алдымен аллаға шүкіршілік айтып рахметімді айтқым келді одан кейін өзімнің отбасыма анама осы қолдаған
ііі мен қазір көктегі әкеме менің қазір осылай жетістіктерге жетіп өзімнің жаңағы қиындықтарымды іштегі қиындықтарымды жеңіп ашық түрде айта алғаныма
мен қуанып мақтанып отыр деп жаңағы сеземін мхм
ммм одан кейін м әпкелеріме алғыс айтқым келеді і барлық туған туыс бауырларыма
одан кейін ммм осы кітаптың жалпы өмірге келуіне ұшақта танысқан журналист зарина муслимге шын мәнінде үлкен рахметімді айтқым келеді
ммм мен куәгермін ғой ол кісінің қаншалықты жаңағы қиналғанын оқырманға дұрыс жеткізе аламын ба деген сияқты
менің қанша сағат жаңағы ішкі мұңымды тыңдаған кісі
одан кейін кітаптың дизайны бірден көзге түседі і аслан тойланин деген і мықты жаңағы тума талант деп айтсам болады сол кісіге рахмет айтқым келеді
і одан кейін жаңағы орыс редакторы ақнұр ханымға рахмет айтқым жалпы кітапқа атсалысқан барлық барлық барлық жаңағы адамдарға шын жүрегіммен рахметімді айтқым келеді
байқау туралы ұлдана ерқасымқызы парақшасынан сіздер толығырақ мәлімет біле аласыздар
і алдағы уақытта инстаграмды тағы бір жарамыз сол немен конкурспен алла бұйыртса мхм сол
жақсы ұлдана саған келгеніңе көп көп рахмет айтамыз қаламың ұштала берсін сеннен алдағы уақытта өте керемет кітаптарды күтеміз иә
ііі біз бірінші оқырмандарың боламыз деген ойдамыз енді бізге айтасың ғой кітап жазып жатсаң
сонымен достар бүгін бізде сағат і тоғыз бен онның арасында қонақта болған журналист заңгер қоқыстан табылған миллионер қыз деген кітаптың авторы ұлдана ерқасым таңғы шоу жалғасуда
таңғы шоу
жалт еткендей лезде күн қандай жарық көздерің
нұрлы ғашық жанымды еліткенін сезбедім
жүрегіме көштің бе сезім көлін кештің бе
сенің оттай көздерің жоқ әлемде